कपड़ा मा लागण वाली चेन मा छोटे-छोटे दांतेदार पल्ले लग्या होंदा, जोकि दोनों साइड मा लग्या होंदा। जब चेन का सिपर (स्लाइडर) ऊपर खिंचदा, त यी दांतेदार पल्ले आपस मा फंसदा और चेन बंद हो जांदी। जब सिपर ने नीचे खिंचदा, त यी पल्ले अलग हो जांदा, और चेन खुल जांदी।